Ŋari tiŋ kodoo nu barii yak jaa n̰iyaa taa kaa, muruu taa kaa, wujaa furkayii taa kaa, gambarii taa kaa, suŋoo taa kaa niniŋaa, niniŋaa gisiŋaa nun ninbdaa nuŋu biil su sesel tindriinu, kodoo irii waŋgu awsandi kaŋ yak fikirek ndriyan lutoo kodoo irii waŋgu, nunduŋurok waagu, aawa aa turŋoonu lutoo waŋ jaa tiŋ lutoo ejip, lutok kalak jokolii yak niniŋ tuu kilŋaa nu kaa, nadrakan ndaa kilŋaa gambarii naa tindi, kilŋaa bichirii kaa kan, n̰edimii kaa kan, aasuŋun ti wujaa kilŋaa too an windaa kaa jaa, tiŋin ti mafsal jee wenii niniŋaa nun ner tattaman, kut sun tandaanu jaa, too bee wiriikisi, triikisin jaa n̰ee tiŋ, enjii waŋgu njakan wamus naa nokoy ti, dolu kalak kidiyan, koorok kalak tanju kidiyan, goosin jaa n̰iliŋalak bes n̰aaman ndek maŋka kay kiniŋan yokoyin wujinii ni kujinik wenik waagu jaa. Wujin nu serr tenen subu kaa am ayaateri, subu yayak embek waagu jaa n̰ek tiŋ am ayaa tiŋ kaŋ mardan kolisii menii nun naktika yoko yin, annaa tika kodoo waŋgu mii biil tirtee giday biildaa tenen kaa hor tii tee giday, annaa dum giday nu mii jul sun n̰oguk kalak n̰iliŋalak n̰am n̰aaman deek kodok jokolii yak bichirii naa andaka gun bar menii nun lolii windi, n̰aman kanan kujik siŋin ndek wan wey kanaa yak sak nenen sanu kaa kokon karaa tiyoo taanu, wirŋan ndek kaŋu gumsay lutoo yak jaa karaa nun ti tik wir tanju, jaa nun ti tik wir tanju, dumnaanuŋu ndisarka jaa hadaa taanuŋgu, kok ketip kimbirtee ti, kodon̰in jaa n̰amsaa meniinu, wagin kaŋ yak lel ti wani kodoonu tiŋ kodon̰ii too n̰iyee yak jaa nikan naa niniŋaa hirnin̰a. Tekek dittir kut nirer tandanjaa oolik tanaraa, tandan jaa agiragu lokoyka kay nu niyek kan temterem sun gisiŋaa nuŋu yeryeri toonuŋgu chatat sun, too talun naŋan, too lulun naŋan, too mooto naŋan andriyan, lallnireerir wi, haa mii jaa ŋaasuŋun tiŋ lokoytee nu, tiŋ siŋ wet tiyogin ner kolisii wenin kaa baka wii kokok wenik waagin jaa biiil wirtee naa wawaandi, tiŋ bildaanu niin̰ee tika kay nu met bil wiran tikaa, lutoo too windrii, gagaatiyoonu mii maawun jo hay. Haa kaynu taŋ naa n̰iyee nuŋgu bilwirtee naati kodon̰ii warki, kodon̰ii too bak siŋen bil wir indi. Too kodoo yak jaa bilat, bilat su bik suŋun jaa lutoo ti wenee kaa, aasuŋun ti kodon̰ii too jaa annaa tika ti karaa nun beetir baar nuŋgu kefeyet dinun ner kaa jaa kodoo n̰aamaa nu her ti kodoonu tiŋ n̰iyee nuŋgu hor tindiŋsi, wujaa kaŋgu tondolichandi, aŋaa niyek kan naa suubak lolik tambay kati maŋ kodon̰ii nuŋgu jaa lutisii toonun ner aŋaa niyek kan naa moŋon̰i, kodoo nu jaa tindriinu mii anti tiŋ ndriya, lisii diyarka windiyani, winilartiŋ wanaraa nu kodoo kiŋ jaa biil tirtaani, oo.